Aminay aty aloha tsy dia misy tantarana hanigny loatra e. Dia tsy dia haiky ino ilay tegna tiako hohanigny. Fô angano na tantara aminay aty io, tsisy miresaka hanigny fô matetika fiaignana andavanandro fa efa tsy miresaka hanigny dia tsy haiky amin'izay ino hanigny amin'ny tantara tiako hohanigna.